Nunɛh a zun be, ho a nunɛ a we tiri ho a tiriro, a tiriro ma bezun oro doso, aba ma ba sɛbia, ma ba sibian we woroyi aba ɲi wɛ wura.